Yani bug hu sami khin cani, har wi ghu layi ta kumau taba sinakhi ghunshina Ghani wasin ghinshina addinina taa bu ndaka zha wi wa umma yani bu wu ndaka buja ti wi can gwan ta sina mi ba ghinshina mi ba fali mi ba umma. Ghan wee ci ghishiya mbani mbanai mun umma mun umma addinina wi gwa ta umman har muna kuma ti wulthani gwan ya ltha khin cani kai ni dungu ma kai suban subu muna khin lthin lthini Ghani gha sini lthin gwan yhi ndaka sinnau ya umma ya zhiba kristai ko muslincina ci ghishiya sussu ma bughusi ma kumiya ti wulthighuma maku ummu si hyi ndaka sina’a ndaka iya-a